Xinla nisi gante bei tella ni loi retilan bella nin diikaꞌ bejbio una ni lortira bellaꞌ ni dia la llerenda bei dii xnaꞌ lo goriendie e wa lei xi leti lan la lechu le bchix chwaw mirio xinla pejila nexga li tia xito xinla le niak kan xe luto ka xelo lo llicha ga ganga loi a ti rgugan xelan no nakan licuadore latir gugan xe xinla le rut ka xiw wa ler xiw xanlant to blliso lor liaba bat wa tirliaba xlet de bellaters le lio xliti elini laxt nadika sisingati bellaꞌ